maal baree duraan inamaa dadoa deek anaan yedeen, egypt dekaa egyptin piramidit jiraa.piramid sunn musaaf firauniit baree suun baree ishin irit woalkaabd baree akanaa taan dekaa duub woan akanaa taan dekee ilalaa.